Alika no tiako kokoa, indrindra ireo alika azo avela any ivelan'ny trano. Ireny mantsy mba afaka miambina sy miaro ny tanàna amin'ny mpangalatra. Amin'izay ihany koa izy tsy mandoto ny ao an-trano fa any ivelany izy.